Bueno, yan winikoo', yan ixch'upoo' ma'lo' b'aje'laj ma'lo' ma ulaak' k'in ma' yaab' tz'ikoo' ma' ma'lo' upoloo' ma' ma'lo' tan utuklik ulaak' b'a'ax mentik ma' ma'lo' tukul tan utukul ulaak' ulaak' ma' ma'lo' mentäkej k'oja'an.